पीमाणा तेत्तुक बोलो जैत लिया आमीन कोतुई चिजक नापो या तोलो ह। जोसा तोलनोःक बात होने और लिटर होने फिता होने तो इतुक पेमाणा बोलो।